E mi heɓa ɓeydaare wakkatire e ɓeydaare ceede, igga mi heɓa ɓeydaare wakkatire. Ngam to mi heɓi ɓeydaare wakkatire mi tefay ceede ɗen e fuf komi yiɗi. Mo mobtay jannde mo, mi moftay ceede mi mobtay lanyol.